Ɗun non jaabi mun ko Alla tagi fuu hokkii ɗun no waawiri reenirde hoore muuɗun. <hesitation> faa tawee kaa ndeenka timmuka kaa Alla tan waawi. So wanaa ɗun jonkaa banngal hiila <hesitation> walla dabere reentortee.